Nikan amo kosa otlatotoniaiakieme ashan ninke okachi yu pejke otlatotonia kuak este otlatotonia estenijki amo kosa kisa intla kisa san yikmotlalilia ni sombrero antes pues amo kos usruaya por que amo kosa ototoniaia otlliaya ni kuazhozhoma huan yeka oyaya in kuajtlan oyaya kuajkuahuitihue in cuaktlan okchi amo kosa machilia in totonki por que kate miek meik como se dice okual kuak sehua san mo tlatlantenkia nikan okachi oyaya puro kuajtlan amo kosa oyaya tekititihue puebla okachi oyaya kuajtlan tlatotokaya kasi nochi tlatoka okishtiaya orillos kuitihue popotl tos casi nochi in genten oyaya in kuajtlan tlatotonia ashan okachi tlanenetonal ashan kiema ako neki kisas san njikon por que okachi kintlatotonia in tonalzhin.